श्रीलंका देश के मौसम के बारे में जनवरी में श्रीलंका का मौसम और दक्षिणपश्चिम क्षेत्र में लगभग सत्ताइस डिग्री सेल्सियस औसत तापमान के साथ मौसम के की उम्मीद होती थी। अप्रैल में श्रीलंका का मौसम देश के अधिकांश हिस्सों के लिए सबसे गर्म और सबसे शुष्क होता है। साफ नीला आसमान और हरे भरे परिदृश्य देश भर में <noise> दर्शनीय स्थल देखने लायक होते है। श्रीलंका के समुद्र तटों पर जाने का सर्वोत्तम महीना जनवरी से अप्रैल व मध्य जुलाई से सितम्बर तक होता हे श्रीलंका जाना जाता है।